Enyo, ne nyi be ya klɔ ashi nyuiɖe eɖi ya vɔ le alɔ ŋtsio e a tsɔ alɔa ka nua ɖui ne ma va nɔ gbɔ mío, ma va nɔ tro nu alo eklɔ ashi nyuiɖea, mí yɔna eŋɖe le mía gbɔ be tsɔfindrɔ ke mí gbã yɔnɛ be domanu, ya tsɔ nu dumanu ma e ya ku kɔɖe etsiame lo ya ku kɔɖe alɔ ko me, a ku tsia nenome vitɔme be ya te tsɔ klɔ ashi kpoa ya te tsɔ demanu ma ya tsɔ klɔ ashi nyuiɖe, egba kɔ na wu aɖi ŋtɔ tsã. Ne be demanu ma me le numa ne enyi be aɖi le gbɔo, omo nyeo alo akɔtɔ ne me yɔ gbe a tsã, eme yi gba ɖi mía nɔ wo ɖa nɛ le mía dzi ve. Akɔtɔ ma, ne etsɔ akɔtɔ ma ya tsɔe tsã aklɔ ashi nyuiɖe, domanu o tsɔ wɔna etsã. Ya tsɔ akɔtɔ ma a klɔ ashi nyuiɖe kpoa o ya ɖu nu ne ɖoɖo nu. Ashi klɔklɔ ma enyi ashiklɔhlɔ wuitɔa aʋe tɔ ŋtɔ enyi domanu kudo akɔtɔ lo.